Oho, mfir nnkotum adwen dɛ mbrɛ nyimpa dwen dabiara da osiandɛ mfir narankasa no, nyimpa na odzi do nyim. Nyimpa na ͻhwɛ ͻdze dzi dwuma. Ntsi adwen a ͻda nyimpa ne tsir mu no, ͻbor dza ͻwͻ efir no mu. Efir no tum yɛ edwuma ntsɛntsɛm wͻ ber kor ara mu, mbom onntum nndwen tse dɛ ma nyimpa dwen ntsi nyimpa n'adwen a ͻwͻ no, ͻso sen dza efir botum adwen.